. په پخلي یا کتغ کې ټر ټولو ډېرې کارېدونکي مصالې کورکمن، لونګ، دال چینی، تور مرچ، سره مرچ، وچ ګشنیز آ چې تخم ګشنیز هم ورته ویل کېږي، وچ سونډی او زیره ده دا مصالې په ذوق پورې اړه لري چې څوو چې څوک یې څومره وکاروي یا څومره باید او کارول سي. په ډېرو کورونو کې ډیره کارېدونکي مصاله کورکمن ده چې ډیرې صحي ګټي لري. یعنې که کورکمن خوند لري صحي ګټي هم لري. په پخوانۍ زمانو کې به کورکمن د التهاب .ضد د درمل په توګه کارول کېده. اوس هم په طبایت کې له کورکمن څخه همدغه ګټه اخیستل کېږي. بله کارېدونکي مصاله چې ډېره کورونو کې کاریږي، هغه وچ ګشنیز ده، وچ ګشنیز چی دی هغه هم کتغ ته خوند او بوی ورکوي